مقالب الأصدقاء عندما يحاول أحد الأصدقاء القيام بمزحة, وهذي تنقلب بشكل مضحك, كم- ا- أيضاً وجود حيوانت تتصرف بشكل غريب, مثل ال <hesitation> قطة تلاحق ظلها, أو كلب يقوم بحركات غيرمتوقعة, ومن أكثر الأشياء المضحكة هي السقوط غير المتوقع, والشخص يحاول ي- أن يستع- أن يوقف ويسقط.